Mpataa gu ahoroɔ bebree. Mpataa deɛ nsuo mu ne bɛda. Ɛno nti, nsuo mu nso deɛ yɛwɔ mmoa ahodɔo bebree ne wɔ mu. Yɛwɔ mpataa no bi a, nwewerɛnwewerɛ wɔ bɛho. 'ɔpaa' ne afei 'Poola', ɛyɛ saa mpata no a nwewerɛnwewerɛ wɔ bɛho no. Deɛ nwewerɛnwewerɛ bi nni bɛho no bi te sɛ, yɛwɔ mpataa no bi te sɛ 'Poku'. Ne yɛwɔ bi te sɛ 'Salmon', bɛ no bɛho yɛ torɔpoo, nwewerɛnwewerɛ bi ara nni bɛho. Saa nso na yɛwɔ mpataa no bi a, ɔno deɛ kaseɛ bi ara nni bɛ mu. Bɛ mu no yɛ lengelenge, nnam nkoaa. Yɛsane wɔ ebinom nso a, ɛno nso nkase ɛwɔ bɛ mu te sɛ 'Salmon', te sɛ ɔpaa, saa mmoa no bi a, Amane no bi a, ɛyɛ mpataa a nkaseɛ wɔ bɛ mu. Ne yɛ san wɔ, mpataa no bi a, bɛda nsuo mu a, bɛ no nwii wɔ bɛho. Nti saa mmoa no sɛdeɛ nipa anaa mmoa bi wɔ asaase so a nwii wɔ bɛho no, bɛ nso bɛyɛ mmoa bɛda nsuo mu a nwii wɔ bɛho. Nti saa mmoa no nso yɛ mpata no bi. Saa mmoa no nso bi te sɛ Bonsu ne deɛ ɛkeka ho nom.